Iesu ega month kina alogai aga, gae paguai. Papiau iesu kepakoaina, papiau fofougai iesu kepakoania, mekeo paguaga alogai aga, gainatime emai aga, isa kelao kemegmega, megamega kelao. Amagai ke uegekae megamega kelao, kemagmega iesu keauafagaina, kelao megamega, fada ainogo keisa inogo afegai, kapina, kapaina gae emia afeiai afua, kemue kemai ea sama, kemai keagukepo efua, alogama kina alogai puo o'olo, uma ke mitsi kapa gai kapai keafaisa keafia kemai, mokuai keafaisa kemai paguai, igakuni'i kemia, famili a'akia agao, agaofou, agufou, aniani, aniniani, a'alogama. Kai gae mokuai bia efafaisa eakemai isa bia einu ealogama. Pagua alo papiau kealogama, kina alogai iesu ega mauni kina alogai. <hesitation> pau egaina emia sama papiau kea logama kealogama elao egapi sama miau isai kekoko kai. gaina miaui aga <hesitation> egaina miaui aga miau koai lai, kai kapa akia papiau lai emai pagua alogai <hesitation> papiau kepakoania ga, iesu ega miamia kekapa. Iesu mauni miamia kekapa. Gapuo aufakina emai, iesu ega kina alogai sama, papiau, lai emai papiau mekeo alogai ke malele imoi, keamue puo gaina aloiai aga elelai, mokuai ma, ioina ma egapopagai emai, malele afugai egopopagai emai o kapa gai gae palaiai egopopagai emai, emai sama kemai gae, ei pagua sama gai mokuaiga. Ti suga, laitsi, laitsi palava, amui keafai, ke o'olo, tasisi ke lagaiga <hesitation> bia kapakapa, keafa, kemai, ke afa kemai paguai aiki'i fou fekealogama keoma. Pau iesu ega kina amia ga koa- iopega koa- iopoi, egaina aloiaiga, lai mekeo papiau mai, gae mokuai alosamai, lai gae paguama papiauga ma kai, sa mafe eafalai, moni ima elogo makai, elogo sama, isa eagau kae elao, gae aga, mokuaiga isa safa eafa, afa, pinauga papiauga papiauga gae mokuai epinauga safa eafa'afa, ke kapai ai keagu sakeake kemai safa eafa afa, efua gou kaialao lolinai keaguka pagua kemai kemai aua- aua a'akia puo kemai isa ifoi aiki'i afuiai kekoko, loli epakei kekoko efua a'akia fou aniniani, apa'au, kapaina ai fakapaga foui aifini'i, gaina, gaina amui aifani'i efua, pau aga <hesitation> gapiai o amagai koa iopoga, kegakugaku efuaga, foama kepuafuni'i, kemokai efua fofougai, lai fofouga eai alagu. O'oae koa ipoi <hesitation> keinu sa kepealai me'egai, kapa megamega galao aoma, isa elao emegamega, ke isiaiaga fofougai ea au- i fofougai. lai elemaisai alogaiga, ea aui fofougai lai ufumai, lai amai kepapeai, lai fou imamaisai keafouka fou alao megamega apaoga, megamega apaoga gae, lai amegamega. Megamega afegai amaiga, lai emai foama ke nia, lai agaukae ga <hesitation> lai imoi puo amai meleki ke <hesitation> oge feloni'i aniani efua, lai amai miamia efua, agua, agu mamai me'ei